Ireto avy ny karazana zavamaneno tonga ao an-tsaiko voalohany: Gitara an, trompetra an, sodina an, amponga an <hesitation> piano an.